Famonoana afo io zany an atô zany io a. Mbarakôa ampilamina, raha ohatra zany i afo io tsy vonina ka avela akeo fogna dia lasa miparitaka dia lasa mandoro tanana zany, dia atô zany io an mbarakôa tsy miteraka loza.